Olombelo ley le fa raha efa miaina amzao telefony zao, ts raha manana isa hoe firy, impiry isan'andro mikasika zao fa raha efa am-pelatanana eo avao, à peu prés, raha miteny chiffre zany zaho, de à peu prés deux cent, deux cent otran'io zany zaho laha- raha efa mikasika telefony zany, raha efa am-pelantanako eo ley de tsy- ts raha haiko hoe firy zao hoe, impiry isan'andro, manahaka ohatr'izany.